gott kvöld og velkomin í Kastljós klaustrum fylgir oft kyrrð og friður en kráin

Klaustur í miðbæ Reykjavíkur hefur heldur betur annað yfirbragð sérstaklega eftir að leyniupptökur af samtölum þingmanna Miðflokksins og Flokks fólksins rötuðu til fjölmiðla með miklum afleiðingum í Kastljósinu í kvöld ætlum við að spá í lögfræðilegu hlið mátti taka

máttu fjölmiðlar birta

fólk sem um var rætt og hvaða fordæmi hefur þetta mál fyrir okkur hin svo ætlum við líka að velta fyrir okkur hvort það sé tilefni til fyrir yfirvöld að rannsaka meinta játningu Gunnars Braga og Sigmundar Davíðs á spillingu í kringum skipun sendiherra og til þess að ræða þetta mál eru

lögfræðingarnir Hjördís Halldórsdóttir hæstaréttarlögmaður hjá Logos og Halldóra Þorsteinsdóttir lektor hjá h r og sérfræðingur í velkomnar takk ef við byrjum bara á upptökunni þarna eru þingmenn að tala hátt á bar og baktala fólk er réttlætanlegt að taka það upp í sjálfu sér ekki þetta telst vera vinnsla persónuupplýsinga og hún þarf að vera byggð á einhverri heimild í lögum og það getur til dæmis verið samþykki sem er augljóslega ekki eða lögmætir hagsmunir en ef það á að byggja svona upptöku á lögmætum hagsmunum þá þarf nú eiginlega sá sem er tekinn upp að gera sér grein fyrir

að vinnslan eigi sér stað í þessum tilgangi en svo má líka segja að þetta skipti engu máli vegna þess að upptakan fer náttúrulega til fjölmiðla og og viðkomandi einstaklingur nýtur verndar sem heimildarmaður þannig að svo lengi sem að ekki upp kemst um hver

þessari sögu allri já en í grunninn þá er bannað að taka upp í grunninn já nema sé þá samþykki eða þetta sé eitthvað sem byggi á einhverjum lögmætum hagsmunum og þá sé viðkomandi ljóst að svo sé en var tilefni til þess að taka þetta upp já það er kannski stóra spurningin í

rétt sem Hjördís segir í grunninn viljum við ekki

vænta þess og að það sé svona

og hljóðupptökur eru almennt mjög óheppilegar ég tala nú ekki um ef þær fara í dreifingu þegar síðan reynir á svona upptöku og við bara horfum á bara mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskránna og það hvernig mannréttindasáttmálinn hefur verið túlkaður bæði hjá nágrannaþjóðum og mannréttindasáttmálanum þá er stefið þetta jú það er búið að brjóta gegn einhverri persónuvernd til dæmis eða friðhelgi einkalífs er

réttlætanlegt með vísan til almannahagsmuna og þá erum við eiginlega komin inn í þetta

og það er auðvitað það sem

mjög ofarlega á baugi hérna hvenær almenningur og það er útgangspunkturinn hefur almenningur almenningur af því hagsmuni að þessar upplýsingar rati í fjölmiðla án tillits til þess kannski hvort að upptakan sem

föstu að þarna sé um að ræða brot gegn friðhelgi þeirra er þetta samt sem áður réttlætanlegt og það er stóra spurningin til þess að svara því þurfum við að velta því fyrir okkur hvað á yfir höfuð erindi til almennings

þessu máli af tveimur fjöllum ef svo má segja það má halda því fram að þarna séu stjórnmálamenn með skoðanir sem eru jú mjög ámælisverðar og óeðlilegar en að það séu engu að síður skoðanir sem þeim sé frjálst að hafa viðhafa

í sínu litla samkvæmi ég meina þeir eru ekki að dreifa þessu sjálfir opinberlega síðan er auðvitað hægt að koma af hinu fjallinu og segja þarna

eða það sem sumir telja

hvaða mann þetta fólk hefur að geyma og að það sé fyrir okkur kjósendur sem þau hafa fengið brautargengi á þing og að við höfum af því

að vita hafa þeir komið rétt fram þegar þeir hafa selt sig sem heilar manneskjur með góð gildi eða erum við að fá að vita núna að þarna var einhvern veginn ekki allt ekki allt eins og sýndist og má þá ekki segja

jú hvað það snerti sé þetta réttlætanlegt en þetta er bara mjög erfið þetta er þetta er erfitt og það þarf að reyna að finna þarna þennan vandrataða meðalveg milli annars vegar tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs

sé ágætt líka kannski að fólk hafi það í huga að þingmenn eiga

á því að njóta friðhelgi um sín ummæli þeir eru í raun og veru í einkaerindum og þótt þeir séu staddir á bar opinberum stað þá þýðir það ekki að það megi í raun og veru rjúfa þeirra friðhelgi og heldur ekki út af þeirra stöðu en þeir þurfa hins vegar að njóta einhverrar eða sem sagt fá frekari umfjöllun heldur en venjulegt fólk vegna sinnar stöðu þannig að þeir hafa kannski aðeins einkalífsvernd heldur en aðrir en þarna er náttúrulega verið að þarna birtist afstaða þeirra ég meina jú gefum þeim það þeir eru vissulega drukknir þeir eru þarna bara á fylleríi orðum það bara þannig og þeir eru að tala og gangast upp í því að ganga eða svona espa hver annan upp í því að tala illa um

einhverju leyti kannski afhjúpast afstaða þeirra til manna og málefna það má alveg færa rök fyrir því að kjósendur þeir eigi rétt á því að fá að vita um fólk sem væntanlega ætlar að fá endurkjör hvaða mann það hefur að geyma þetta er alveg röksemd per

ég mundi halda að almennt þá ætti

að njóta ríkari verndar þú átt í raun og veru rétt á þínum skoðunum þú þarft bara sko ummælin sem voru viðhöfð og þau geta alveg verið þess eðlis að þau eigi sannarlega erindi til almennings sérstaklega má velta fyrir sér hvort að samrýmist alveg gildum um jafnrétti og annað slíkt

verkefni sem okkar þingmönnum og þá geturðu velt fyrir þér eigum við ekki einmitt rétt á að vita ef þau hafa svona skoðanir já og þetta er einmitt sko ég held að það skipti okkur alveg máli en við megum

ekki gleyma þessu með og það dæmis ríkjandi viðhorf í dag að gildisdómar njóta ríkrar verndar og stjórnmálamaður má og það má kastast í kekki milli stjórnmálamenn annarra flokka og þeir mega hafa skoðanir einkasamkvæmi en þarna er þetta

komið þetta er eiginlega svo mikið auðvitað búið að boða eitthvað meira í þessum gögnum ég svo sem veit ekki hvernig það er þarna er þetta orðið svo mikið að maður hlýtur auðvitað bara að spyrja er þetta eða samrýmist þetta gildandi viðhorfum og er fólki stætt á því að vera þarna áfram ég held samt sem áður að spurningin sé kannski pólitísk og það hvernig menn glíma við þetta

sínu munu menn fara í naflaskoðun og bæta ráð sitt fara til sálfræðings og öðlast betri gildi í lífinu eða fara í meðferð

að menn fara í meðferð ef við eigum sökótt við Alþingismenn sem hafa komist í hann krappan

áfengisneyslu þeir fara í meðferð og bæta ráð sitt geta menn gert það í þessu tilviki ég meina ég útiloka það ekkert en eru ærumeiðandi ummæli í þessum upptökum ég meina það er eitt þarna það eru

margir gildisdómar já þessi og hinn eru fífl og kann ekki neitt og getur ekki neitt en svo

eru þarna ein ummæli þar sem Gunnar Bragi nafngreinir þingkonu sem hann segir að hafi reynt að nauðga sér

jájá en að segja það á bar og það er greinilegt að það eru fleiri en bara þeir sem sátu við borðið

þarna eitthvað mál ja það sko almennt geturðu ekki sakað fólk um

að það hafi framið gagnvart þér glæp eins og nauðgun en þetta er aðeins flóknari stúdía en svo það er var eitthvað mark á þessu tekið er þetta bara einhver almennur svona óvarlegur talsmáti hjá honum og hann dregur þetta strax til baka tekur einhver mark á þessu þetta er allt eitthvað sem yrði skoðað í raunverulegu máli en jú almennt þá er þetta

refsivert brot en lykilatriði þarna er líka þessi meiðyrðamál segirðu þau það skiptir miklu máli hversu mikil dreifing ummælanna er þarna ætlar hann sér held ég ekki án þess ætli að verja ummælin sko ég veit ekkert hvernig þeirra samskipti voru en hann ætlar sér augljóslega ekki

um nauðgun og ég held að það kæmi til skoðunar í þessu sambandi hvort að í þessum ummælum hans felist áburður um refsiverða háttsemi af hálfu hennar ég held að

það er ekki eins og hann hafi sagt þetta á vefsíðu sinni eða það skiptir máli bara miðað við dómaframkvæmd hæstaréttar og erlendra dómstóla sem við berum okkur saman við já en hvað með bara birtingu svona samtala nú bera fjölmiðlar

ábyrgð á því sem þeir birta

var rétt að nafngreina alla þá sem rætt er um

upptökum ja þetta eru flestir myndu greina milli þeirra sem tala og kannski tel ég að það sé tvímælalaust alveg réttlætanlegt að nafngreina þá svona út frá efni ummælanna flestra alla vega en svo náttúrulega eru aðrir nafngreindir og það eru svona fórnarlömbin í ummælunum og það er kannski meira

svona lögfræðileg stúdía með það fólk hvort að fjölmiðlar hefðu átt að fjalla nafnlaust um ummælin hvað varðar þessa einstaklinga sem eru nefndir í ummælunum en það má líka alveg færa rök fyrir því að þetta eru einmitt opinberar persónur og það sé heldur mjög erfitt að fjalla með tilhlýðilegum hætti um þessi ummæli af fjölmiðlum án þess að bara segja nákvæmlega líka að því sko að þarna ertu með jú það eru þarna einhverjir sem eru nefndir en að þar sértu kominn kannski í það að þú þurfir að fórna minni hagsmunum fyrir meiri í rauninni að þegar að fjölmiðlamaður metur þetta bíddu þú þetta er stórt mál almenningur hefur hagsmuni af því að um þetta sé rætt opinberlega getum við frætt almenning þessar upplýsingar getum við frætt hann án þess að með því að taka þessi nöfn úr fyrir sviga það

sé líka hægt að færa rök fyrir hinu gagnstæða ég held vandinn lagalega þarna er þegar ummælin eru bara ósmekkleg himildir fjölmiðlar hafa til að fjalla um ósmekklegar skoðanir manna þar rísa alveg upp svona lögfræðileg álitamál og þá þarf maður eins og ég sagði áðan að kafa bara ofan í ummælin sjálf og hversu mikið erindi þau eiga við almenning út frá hlutverki þessa fólks og það má alveg deila um

náttúrulega bara við höfum stjórnmálamenn og við erum að framselja vald okkar kjósendur til þeirra

náttúrulega bara hagsmunir kjósenda að vita sem mest um stjórnmálamenn jújú algerlega en það er eitt þegar þú ert að beita hinu opinbera valdi sem þú ert kjörinn til og síðan bara þegar þú ert alveg inni á þínu einkasviði og þá held ég að sko hérna jújú það geta

ummæli sem eru þannig falla sem varða ekki þín opinberu störf sem geta samt átt

erindi til almennings eins og þau sem varða það hvaða viðhorf þú hefur til jafnréttis kynjanna

verndað í stjórnarskrá tölum aðeins um það sem snýr að þessum hrossakaupum Gunnars Braga varðandi sendiherrastöðuna mig langar bara aðeins að renna yfir það sem hann sagði á upptökunni hann segir þarna ég og það er Gunnar átti fund með Bjarna Benediktssyni í fjármálaráðuneytinu og ég sagði við

hann þetta er algjörlega sjálfsagt ég geri Geir að sendiherra og ég sagði við hann og mér finnst sanngjarnt að þið horfið til svipaðra hluta þegar ég þarf á því að halda þetta segir Gunnar Bragi við við Bjarna Ben og Sigmundur Davíð kemur í kjölfarið og segir út frá þessu af því að ég veit að þetta er rétt með sendiherrastöðuna ég nefndi þetta við Bjarna Bjarni má eiga það að hann viðurkenndi þetta

samkomulag Bjarni fór út um víðan völl en niðurstaðan var

að Bjarni féllst á það að ef þetta gengi eftir sem sagt að gera Geir að sendiherra að þá ætti Gunnar inni hjá Sjálfstæðismönnum og og einhvern veginn þetta samtal þarna er sem sagt fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi forsætisráðherra að tala um þetta eins og bara þetta er eins og játning á spillingu af því það er bannað að

þiggja greiða fyrir fyrir að skipa sendiherra

er auðvitað reglan og ég meina þú mátt ekki lofa einhverju upp í ermina á þér eða tryggja þér einhverja hagsmuni eða ávinning í framtíðinni með því að beita þér í störfum þínum fyrir hið opinbera hvað þetta mál snertir þá er þetta auðvitað kannski dregið fram af því held að þetta hafi verið svona hafi verið uppi hugmyndir um þetta lengi að þetta með þessa sendiherra sé atriði sem

kannski

sömu faglegu viðmið

og gerir almennt um opinberar stöður ég held án þess að ég ætli að slá neinu föstu þar þá held ég nú samt að þetta mál sérstaklega í ljósi þess að þetta

verið dregið til baka komi ekkert annað og meira til sem styður þetta þá held ég svona miðað við ríkjandi sönnunarkröfur í hérna sakamálum og

þetta mál færi áfram þá er ég nú ekki sannfærð um að þetta eitt og sér dugi til þess sko að litið verði

verið brotið gegn þessum ákvæðum en það er sagt með öllum fyrirvörum án þess að ég viti hvað

finnst þér er tilefni til þess að rannsaka þetta bara út frá þessum orðum þessu samtali það getur

eitthvað tilefni til þess

að skoða þetta en hver ætti að gera það er svona líka álitamál er þetta sakamál eða ekki en ég er alveg sammála Halldóru um það að ef það kæmi ekkert meira til en bara þessi orð þá er svona kannski frekar ólíklegt að það myndi leiða til einhverrar niðurstöðu eins og sakfellis í sakamáli já en svo held ég að við megum samt alveg draga af þessu lærdóm og velta því fyrir okkur hvað sem líður afdrifum þess sko þetta með þessa sendiherra ég meina nú erum við að hérna ráða fólk í opinberar stöður við ráðum dómara opinbera starfsmenn almennt og um það ríkja ákveðin hæfnisviðmið ég held að við megum alveg draga úr þessu máli umræðu um það hvort við ættum að fara að skoða það betur ég meina auðvitað er oft mjög eðlilegt

að hafa hér stjórnmálamenn sem hafa unnið lengi fyrir land og þjóð og haft og á svona opinberum vettvangi og alþjóðavettvangi haft sig í frammi og þekkja þau mál vel gott að það sé tryggt að hérna niðurstaðan um ákvörðun um hverja og eina skipun sé reist á málefnalegum og eðlilegum réttlætanlegum forsendum en ekki bara að það sé eitthvað svona í þessa veru ef þetta var svona sem ég aftur bara til að taka þetta saman þið eruð sem sagt sammála um það að þetta hafi átt erindi við almenning já mér finnst vera sterk rök fyrir því já en það

held að það sé sko í grunninn að fá að vita að þetta skipti almenning máli ég held samt að á einhverjum tímapunkti er mál að linni ég held að mér finnst sumt

ég held að án þess að maður vilji réttlæta nokkuð að þá held ég að einhversstaðar megum við alveg stoppa sko mér finnst þetta svona aðeins

Borgarleikhúsinu að setja þetta á svið ég skal ekki segja ég horfði nú reyndar ekki á þann þátt þannig að ég er nú kannski ekki manneskjan til að dæma en ég held nú samt að ég meina þessar upplýsingar eru orðnar opinberar og ég held

að ég meina ekkert brot í sjálfu sér en ég held að við megum alveg velta því fyrir okkur samt eigum við að fara svona í framhaldi af þessu að leyfa jólaandanum að ríkja og fara að sýna meiri mildi um þetta mál eða sko hérna ég held að ég vil samt aðeins

sko listamenn hafa ekkert minna frelsi heldur en fjölmiðlar og listræn starfsemi er alveg sett undir sama hatt og fjölmiðlar til dæmis

finnst leikhúsið alveg hafa sömu heimildir

og fjölmiðlar og í fullum rétti að fjalla um þetta en ég held að við megum alveg líka svo fara og staldra við við þurfum ekki endalaust að draga fram allt gamalt hvort einhver og ekki hvaða ummæli sem er nei nákvæmlega þó það séu stjórnmálamenn já komumst ekki lengra Hjördís og Halldóra kærar þakkir fyrir komuna þá er ekki fleira í Kastljós kvöldsins við sjáumst annað kvöld verið þið sæl